Një nga karateristike më bellu të oktapodëve është aftësia e tyre për të ndryshuar kulurin dhe fantasi për t'u maskuar me mjedisin përreth. Kjo aftësi i ndihmon ata të shpëtojnë nga predatoret dhe të befasojnë prenë.